एब होन इसपेन की संस्कृति इसपेन की संस्कृति एएसआइ ऑन। ये जदा तार लोगो के साथ प्यार से रहो। या एतके एक धर्म होन केथुलिक धर्म एतका कोई जादा परचलन होन एतके बहुत जादा. पीआर धर्म एतके इस्लाम धर्म भी ओसोन।